मलेशिया की पाक शैली एशिया की विविधता और सांस्कृतिक मिश्रध को एक बेहतरीन उदाहरण आये। यह मले चीनी भारतीय और अन्य जातियाँ समूह में प्रभावों को प्रेरित करत है। मलेशियन खाना अपनी खुशबू तीखापन और स्वादों से संतुलन के लाने प्रसिद्ध है। मलेशिया की पाक शैली में मलाये चीनी भारतीय थाई व इंडोनेशियन व्यंजनों को संगम देखो जात है। उते स्वादों के लाने मिठो खट्टो नमकीन व मसालेदार स्वाद को असली प्रयोग करो जात है। उते ताजा सामग्री के लाने समुद्री भोजन मसाले व जड़ी बूटियौं को प्रयोग करी जात है। उते के प्रमुख व्यंजन है नशिलेमग चर कुआई तेव रोटी जला इंगटे मिया नूडल्स लक्षास्तसत्ते वा उते मसाले में हल्दी अदरक और लहसुन जो व्यंजनों को स्वाद और खुशबू देने के लाने प्रयोग करो जात है। और उते नारियल को दूध कहीं व्यंजनों को स्वाद प्रदान करन के लाने ऊको प्रयोग करो जात है।